Tena azafady rô fa sy ranara- nahazo anke tena sy napoiziko nahavaky e veranareo anky tena mifona ah fa iaho koa somary mamomamo avao koa ma iaho da tsy mafatatry raha maro loatry azafady raba mety da hosoloiko zany izy i na otrino vola nivanganao anazy ty fa omeko e vola ividiananao anazy.